Alemania pegua reta jae ko joureta embutido salchicha ˂Hesitation˃ joureta vi pan jare jaereta ko jou plato sauerbraten jare iru mbae mbae reta jae jokua jembiu iru teta pe oikova reta va